In pio se ikchihhuan nikan primero se miktia nikan se kishmalina ikuakon se yiuktlali in atl yiu cuakalakatl para se pojpua kuak yiu kuakalakatl in atl se yickalakia in pia itek atl de kuakalakatokl luego se pojpua nochi se kishtilia después se yiktitlapana se yikishtilia ni kuitlashkol para después se yikáka <noise> se ikpaka luego yikototozha luego okuel se yiktlalia itek atl para se kuakakalakatl okuel tlalilia cebolla colantro iztakl yek se kintlalia yek huiksik yikuakalakatl para kuego se yikintlalilia in chichilzhin se tlasseki de chili sek tlalilia chilpotli pazas ajojolin canela nochi se tlasseki se kuechua huan luego se tiktekilia in caldo para yimochihua in moli se yekojtik para kinpia iztakl o amo se yecojtik para huelik kisas. <noise>